א טאויסטער באקט- <hesitation> מאכט ברויט, ס'ב- ווארעמט עס אן און ס'קען עס מאכן אויף טאויסט, <hesitation> ס'האט צוויי לעכער ווי מ'קען אריינלייגן צוויי ברויט, ס'איז דא וואס האבן מער לעכער און מ'צינד עס אן און מ'שטעלט עס אן ווי- ווי שטארק מ'וויל ס'זאל זיין אפגעבאקן און ווען ס'ענדיגט זיך אפבאקן שפרינגט ארויס די ברויט.